Ñy fomba ahaiza mamantatsy ñy sarin-tany, hivezevezea nteña: -Mila hay nteña ñy karazany ñy sarin-tany iabiaby, mba tsy ahatrobo anteña lafa teña ro mandeha. -Mila hain-teña koa ñy famantara misy aminy sarin-tan'io ao, vaky nteña soa mba tsy ahatrobo anteña.